Taar vaale bagh bhee hote hay. Jinamen dhvani taaron ko bajane se utpann hote. Niche kuch pramukh taar vaale vaadon ke naam daye. Sitaar, veedha, sarodh, santoor, bheen, tambura, guitar, vahelin, chelo harp, mandolin, ukelil, double bass, ek tara sarangi, benzo, sarangda. Yadi apko in bhago mai se kisi ke bare mai vishesh jankari chahiye to btaye?